<noise> Gny mousse à raser mitovy am savony, <noise> fe i izany vita zavaha. Gn' asan'igny izany; da fangala gny volombava zisky am fototsiny egny <noise> na koa ñy fangala ny volok'eliky zisky am fototsiny.